Mangiarìu sempre la risturant, ma pöle pa perché l'as co 'na ca, pöi al risturant cuand t'sörte a t'fan paghé ël cunt e cuindi se mange al risturant però a va bin perché l'as pa da pensé prima coza andé cumpré, coza cüziné e t'arive, t'sete e a t'dan da mangé, però cuand pase da la casa deve paghé